Jama-jamangnge iyae mabelloq e iyana ritu jama-jamang iye menuruttaq makanjaqi lao ri wataq kaletaq makanjaq toi lao ri padattaq rupa tau nennia hallalaq i wasseleqna naulle mappadeceng ripadatta rupa tau